b'andaiat pius zente, como non bind'andat, non bind'andat, eo intedia sos mannos, sa dominiga manzana, sa primma missa, sa missa 'e chitto andaian sa dominiga pre esempiu no, est c'andaian in campagna posca nocche fin sas 'odales de oe, e naraian sos bezzos: missa intesa zorronada fatta, ca sa dominiga non si deviat trabagliare, però b'aiat zertos trabaglios chi non podian lassare, innanti s'intendian sa missa, e posca andaian a trabagliare, <hesitation> cussu mi l'ammento <laughs> quello è sicuro, <hesitation> sa festa inoghe faghian su palcu, taulas de de fraigamuros, sa poesia chena mancare a Santu Sabustianu e su cantidu <hesitation> a chiterra atteras cosas, tando che fin <hesitation> sos venduleos, sos <hesitation> buttegajos, faghian sas barraccas sas cumpanzias in sas carreras in piatta, macchinas nocche nd'aiat, faghian sas barraccas 'onzi cumpanzia aiat sa barracca sua Binos fin totu 'inos de domo binu nieddu non bi fit s'anice no <hesitation> e atteru ite b'aiat a che 'enian sos circulos, tando che 'eniat Zanfretta, matessi andare a su circulu fit una cosa, duncas eo <noise> m'ammento de una cosa mia, nachi nachi aia una bella 'oghe, e già ses vida sa carriera, daghi fineit sa gherra, su barantatres, babbai cun s'amministrascione de tando, fatteit la festa dei reduci, totu sos reduces chi recuein dai sa gherra, totu <hesitation> e fattein preparein sa pideddina a carchi cumedia carchi cosa carchi cantidu calchi cosa, babbai iscrieit una cantone mancu, a lu fagher apposta in italianu: gradite questi fior a sos fiores fimus nois sa piseddina chi devian gradire sa festa chi li fimus fattende a custos reduces ecco custu fit su Su significadu sa <hesitation> e m'ammento una un'istrofa mi l'ammento: regni pace nelle famiglie torni Cristo nelle case della vita solida base, tempri gli animi il lavoro onorato il senso d'or se nella ricerca del pan o mancanti d'amor campi balli costiere le fabbriche severe, officine risplenda il decor tra i <hesitation> tra i fiori e tra le spine sia santo il sudor o caro ramoscello simbolo di pace santo accoglici nel ciel al fin del nostro canto anni di vita e gloria per tutti voi preghiam di vittoria dal cuore vi auguriamo, custa mi la preparaiat a mie immaginadi ite fimus ite puntu fimus tando, e depp'aer appidu seigh'annos, m'accumpanzaiat a sa signora Rosetta, sa muzere 'e Mario Pecci, c'aiat su pianuvolte, e babbu daghi intendeit chi devia andare a igue, isse istaiat in se su colzu Camogliu, igue attaccada a a sa a cosa a Titinu Sannitu, fit s'ultima domo bi fit sa casara e custa domo <hesitation> colzu Camogliu, a che 'essire a igue una criadura Fit tando e bi lu neit e bi lu nesi e ma su piseddu non bos preoccu preoccupedas tiu Za l'accumpanzo eo, m'accumpanzaiat andare <hesitation> abbaida e custu est chi ti cherzo narrer oe no, oe a cuss'edade ripeto su sa fidanzatina, ecco sas differenscias e, cumpresu <laughs> no ma no che fit totu <hesitation> sos presepios los faghian in domo minoreddos, e no no che fit totu custu, Notte de chelu est bennidu como e <hesitation> sas visitas faghian sas visitas e andaia a mie mi gighian meda a se tia Minoredda sa mama 'e Pinucciu Mannu, sorre de babbu, e mi gighiat meda a inie Fia criadura, e così è, no so <hesitation> poi daghi daghi morzeit babbu, innanti e babbu comente mi 'ideit in s'iscola, mi neit mi gighiat a sa 'inza mi tue as faghes custu mi eo ticche mando a imparare carchi mestiere, e lu nein a Luisi e m'azzetteit Luisi cun Pinucciu Vargiu fimus <hesitation> e poi a una zerta edade <hesitation> daghi Ainzeddu e Toto Piga si ponzein a parte andemus a, inie e e basta su barantotto morzeit babbu, su barantanoe nos retiremus su tabacchinu dai se Mallio, dai se tiu Antoni Pala, ca l'aian issos in affittu, e e posca eo su tabacchinu, falegnameria su tabbacchinu falegnameria eo gioventura Tore non d'apo connotu <laughs> ballos e